ما بعرف ما جد فكرت بالقصة من جبل إنه طيران أم إختفاء، لأ ما بعرف لكن أعتقد إن كل شي له مميزاته، يعني طيران فيني بشوف العالم من فوق ،لكن ممكن أستبدلها بالطائرات الحين الإختفاء <hesitation> ما بعرف يمكن أختار الإختفاء بختارالإختفاء.